Ancora peggiu di peggiu. Ma comu vi vinni 'n testa di fari sti dumanni. Cca pi rispunniri s'avissi a essiri un prufissuruni ma iu chi sugnu lu chiù tintu di li pueti comu fazzu a darvi na risposta? Fussi na speci di ministra scafazzata. Autru nun vi pozzi diri.